أنا بصراحة أفضل الجلوس على الأرائك، الأرائك مريحة وتخليني أشعر بالراحة وخصوصاً بعد يوم طويل أقدر إنو أستلقي وأشاهد التلفاز وهذا يعطيني شعور حلو، أحياناً أستمتع بالجلوس على الأرض وخاصة في الجلسات العائلية يعطيني شعور بالقرب من أفراد عائلتي الكراسي هم بعد مريحة لكن أشوف الأرائك هي الأفضل.